Lo a bip a kɔ kpugo dap ghe yaa wɛrɛ loo anaa daa yaa were loo omma e ɛɛbu amna mda ɛn ma dee kɔ kaka ue kpugi naa daa yaa ɛɛbu nu mle nor sa kɔ sor ile bu nyoue amia ken loo le bu nyoue sa nu naa le a loo o dap ɛrɛ kpaa a bua kpugi naa daa yaa ɛɛbu nɔa nyo bee kɔ sor ile bu nyoue amia ken loo le bu nyoue sa nu naa le a loo a dap ɛrɛ kpaa a bua kpugi e gbonnɛ wo o daa le ãã dɛa nu mmɛ dɛɛ e yere o daa ɛrɛ kpugi e o daa dɛa nu ãã nyan wo mmɛ yaa lõp zua ani-ee ni e bu nyoue ama ken but pio sor ama ɛrɛ demɛloo e ãã le loo ãã ping sa ãã tago naa ye kɔ o ɛrɛ afɛɛloo banyie lo mu ele ãã nee tanga waa de leba zia waa doo dede bee nu wata yaa le beloo but nor lo le tɔn o le bu ana a naa ye kɔ ɛrɛ afɛɛlo benyie then loo olu naghe nee e waa le bu nyo ue ama sa on yere ka loo bani o muɛ nee sua kɔ mɛ deden o zen nyo ue ɛrɛ ne kpugi o ɛrɛbama lo ban naa yere ne sa nee dim sa nee nnana loo sa nee fɛɛfɛɛ benyie o muɛ sua kɔ o dep ɛrɛ sabu lorgor dee bu o nyo ue nyobee deden sor o ããken pio sor o yere dɛɛ lɔɔra pya biu ba yii o tɔ ba yip nu lo nɔa nu a baɛ kui loo and sor ba a yip ba aye lo nɔa ɛɛ yere aue sang nyie ngo bee e dora kɔ o ɛrɛ ɛɛbu bu o nyoue e kpugi lee ba ̣ Zü si dee nyo bee kɔ pio sor ema o daa lu nee o ii wa dorna si dee o dea lu nee oü wa chorna si dee o daa lu nee o ü wa sor waa ü ra wa o wa. o wa naa ɛrɛ lorgor gbo muzgon aya e zü nu a maa ne ü wa nyo bee e ɛrɛ gbo muzgon e kere o wɛɛ yaa muii kpaa sor a naa le ghe taataa lo nwii a lo buɛ ale alo maa aya benyie e le a dɔ nee nor deden sor kɔ twue bani e bee leghe muii alo o ɛrɛghe nwii bu alo nyoue zü sor nyine dɔ nor aya buɛ ɛrɛ a wɛɛ bora sang wɛɛ a yoo bu aba sang a yü bu o waa ɛrɛ ɛɛga o ɛrɛ ɛɛbu lo nɔ a doo kɔ kpugi naa daa yaa ɛɛbu ken ale doo no a doo kɔ lo waa lo o su kpugi kɔ o sua yaa ɛɛbu lu pee sor le bɛga doo sor nee a kap boro a fɔp nyo bee o aa afɔp kere o bee ãã yaa ba ah a ɔɔnyan a ten ken koroba o dap ãã yaa ba ah ken ale doo sor nee a gbu kɔ a ɛɛbu nyo bee a ɛrɛ kpugi lo nyo bee a naa dap ye gbommɛ loo taa wo a wɛɛ mɛ tanga a wɛɛ doo kɔ benyie ye ãã tɔn zii dɔ nyo bee deden pya nee pya nee e le a sua alua bɛɛn nua alɛ wɛɛ sia fam but alɛ a bɛɛn e alu ɛɛbu nyo bee kɔ lo ale o le bu nyoue sa wa wɛɛ gbi a yaa fa sa alu fa nor a bee a bɛɛn sa o dap su lo kpugi sor yaa fa o muɛ sua kɔ kpaa lo sr dɔ̣.̣ Lo bua ɛɛ nyo bee waa yara fa but o muɛ ne sua kɔ aba sor e o yaa fa sa waa tera yara zü a nɔɔ dorna ka abɛɛn e lu naghe o muɛ kɔ bu lo so dee aya o ɛrɛ lorgor kaana ɛɛbu nyo bee loo ɛɛbu o bee ɛrɛ bee ale loo and lo abɛɛn aba sor o uooah a doo kɔ dorna ka abɛɛn lu naghe kpaa sor a bɛɛn naa ta lo nee kpugo nor wa sua daa abɛɛn doo kɔ ɛrɛ ken o wɛɛ doo lo a bɛɛn doo o waa ɛrɛ fɛɛfɛɛ loo benyie a doo kɔ o ɛrɛ efɛɛloo lorgor sor bu o nyoue lo nu bia loo bee a piag sa wɛɛ nee tanga but mba barri nɔa dap nee kaana ɛɛbu nee naale kpugi naa le zor lorgor a bua kpugi naa le zor lorgor a bua kpugu nee e ɛrɛ bu nyoue ama i dae doo kɔ mce dap ɛrɛ ɛɛbu naa le mɛ aba sor bari e me ah ɛfɛɛfɛɛ loo benyile nee a doo kɔ zia o de a yü abu lo o yaa le beloo benyie tɔn zü dɔ lo sor o dap ɛrɛ kaana ɛɛga o ɛrɛ ɛɛbu a doo kɔ o ɛrɛ efɛɛloo bu o nyoue ken mna ɛmma dee kɔ mɛ wɛrɛ nee dap ɛrɛ kaana ɛɛbu doo lo tan kpugi naa dap nee kaana ɛɛbu nee.